अ, बिल्कुल। रूसऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। रूसऊ राजधानी मॉस्को दू होदो स्थापना ग्यारह सौ सैतालीस हाचिद दू, लेकिन जू शहर कई बार हमलऊ रंग आगऊ शिकार हिचिसदू। अट्ठारह सौ बारहऊ, नेपोलियनऊ सेना मॉस्को पर हमला लानलान तो जूसशहर पंग मेंशेनोग। हुनू बादओ, शहरऊ दोबारा बनयाया जू पंग रूसऊ राजधानी निग।